Si për me le pellicce a dëvrian pa ese duvrà përché le bestie a ven-u amasà për fe le pellicce e mi pensu <hesitation> ch'ëntà duvré d'autre giache, d'autre maie faite u cun ël cutun u la lana, ma pa cun le pellicce